Ya cara-carana burai <hesitation> an- peddi taq ko purakiq taggori a pammulanna <hesitation> ibissai- ibissai joloq uwai ero- ero maloq e. <hesitation> Narekko purani ibissai itaroi obaq <hesitation> nap- itaroi obaq nappa ibebbeq <hesitation> ibebbeq i kain ga atau perbang, narekko pura manenni erodo <hesitation> bereq- <hesitation> bereq mattemmeq obaq na <noise> na makkuniro carana <hesitation> burai peddi taq yakko makori i.